﻿too shine momo wai kenanfa nin sharu kenan n balla ti ranmo shi na shana sharu pichen ni shana shojen kenan shine shine kennan nin futu shojen ni tantan Doƙ, peleu gbonong, peeɗou fuat, para mundi, pattirapeleu, pattirapeleu pripiɗou, ƙonvoi, kpummo are ɗoƙ, are peleu, are gbonong, are peeɗou, are fuat, are para mundi, are pattira peleu, are pirpiɗou, are ƙonvoi, ƙupeleu, ƙan ɗok, ƙan peleu, ƙan gbonong, ƙan peeɗou, ƙan fuat, ƙan paramundi, ƙan para peleu, ƙan pirpiɗou kan ƙonvoi, yaajiƙunun, ƙan ɗok, ƙan peleu ƙan gbonong, ƙan peedou, ƙan fuat, ƙan para mundi, ƙan pattira peleu, ƙan pirpidou, ƙan ƙonvoi, yaajipedau, ƙan ɗoƙ, ƙan peleu, kan bonong, kan peeɗou ,kan fuat, ƙan pattiramundi, ƙan pattirapeleu, kan pirpidau, ƙan ƙonvoi, yaajipedau, ƙan ɗok, ƙan peleu, ƙan gbonong, ƙan peeɗou, ƙan fuat, ƙan paramundi, ƙan pattirapeleu, ƙan pirpiɗou, ƙan ƙonvoi, yaajifuat. ƙan ɗok, ƙan peleu, ƙan gbonong, kan pedou, kan feut, kan peromundi, kan pirpidou, kan ﻿ƙan peedou, ƙan fuat, ƙan para mundi, ƙan pattira peleu, ƙan pirpidou, ƙan ƙonvoi, yaajipatramundi, ƙan ɗoƙ, ƙan peleu, kang gbonong, kan peeɗou ,kan fuat, ƙan pattiramundi, ƙan pattirapeleu, kan pirbidau, ƙan ƙonvoi, yaajiparapelau, ƙan ɗok, ƙan peleu, ƙan gbonong, ƙan peeɗou, ƙan fuat, ƙan paramundi, ƙan pattirapeleu, ƙan pirpiɗou, ƙan ƙonvoi, yaajipirpedau, ƙan ɗok, ƙan peleu, ƙan gbonong, ƙan peeɗou, ƙan fuat, ƙan paramundi, ƙan pattirapeleu, ƙan pirpiɗou, ƙan ƙonvoi, yajikonvoi ƙan ɗoƙ, ƙan peleu, kang gbonong kan peeɗou ,kan fuat, ƙan pattiramundi, ƙan pattirapeleu, kan pirbidau, ƙan ƙonvoi, sheek ƙan ɗok, ƙan peleu, ƙan gbonong, ƙan peeɗou, ƙan fuat, ƙan paramundi, ƙan pattirapeleu, ƙan pirpiɗou, ƙan ƙonvoi sheek, kan kpumo, ƙan ɗok, ƙan peleu, ƙan gbonong, ƙan peeɗou, ƙan fuat, ƙan paramundi, ƙan pattirapeleu, ƙn pirpiɗou, ƙan ƙonvoi, kan kupelau, ƙan ɗoƙ, ƙan peleu, kang gbonong, kan peeɗou ,kan fuat ƙan pattiramundi, ƙan pattirapeleu, kan pirbidau, ƙan ƙonvoi, sheekkanyagigunun, ƙan ɗok. ﻿ƙan peleu, kan gbonong, kan peeɗou ,kan fuat, ƙan pattiramundi, ƙan pattirapeleu, kan pirbidau, ƙan ƙonvoi, sheekkanyajipedau, ƙan ɗok, ƙan peleu, ƙan gbonong, ƙan peeɗou, ƙan fuat, ƙan paramundi, ƙan pattirapeleu, ƙn pirpiɗou, ƙan ƙonvoi, sheekkanyagipedau, ƙan ɗok, ƙan peleu, ƙan gbonong, ƙan peeɗou, ƙan fuat, ƙan paramundi, ƙan pattirapeleu, ƙan pirpiɗou, ƙan ƙonvoi sheekkanyagufuat, ƙan ɗoƙ, ƙan peleu, kan gbonong, kan peeɗou, kan fuat, ƙan pattiramundi, ƙan pattirapeleu, kan pirbidau, ƙan ƙonvoi, sheekkanyagiparanmundi, ƙan ɗok, ƙan peleu, sheekkanyagipatranmundi, ƙan peleu, kan gbonong, kan peeɗou, kan fuat, ƙan pattiramundi, ƙan pattirapeleu, kan pirbidau, ƙan ƙonvoi, sheekkanyagipatrapelau, ƙan ɗok, ƙan peleu, ƙan gbonong, ƙan peeɗou, ƙan fuat, ƙan paramundi, kan paramundi, ƙan pattirapeleu, ƙan pirpiɗou, ƙan ƙonvoi, sheekkanyagipirbidau, ƙan ɗok, ƙan peleu, ƙan gbonong, ƙan peeɗou, ƙan fuat, ƙan paramundi, ƙan pattirapeleu, ƙan pirpiɗou, ƙan ƙonvoi sheekkanyajikonvoi, ƙan ɗoƙ, ƙan peleu, kan gbonong, kan peeɗou, kan fuat, ƙan pattiramundi, kan pattiremundi ƙan pattirapeleu, kan pirbidau ƙan ƙonvoi, sheekpelau ﻿ƙan paramundi, ƙan pattirapeleu, ƙan pirpiɗou, ƙan ƙonvoi, sheekpelau.